Sata bermasarakat bio manu ayai gita cumurita eng kaleo leosan penon ta sanang pe se siwon kita ma wadi wadi cumurita istilanya sa bahasa natu ati ma asa asaan ma adu adudang puramu peciciritaan ta penon tu masugut bituleos ung petetanem mentii napang pa ceceritang kita penon ma sungkut wi tuleos napam pa cecurita um penon tu mo wangon mo gaga u nopang pe tinarnem tati ma sugut juga witung kaleo leo sang penon tu sapi ta mina asa asa an minga sungkut mituleos penon tu kesampet kuleos sata dai na curita minasa asaan paling dei ma sungkut dang lakom tarnem ta wong curita ta wo tu kesampet wi tuleos sa tanam pina asa asaan kita minarasat soap mapudu kapa dua pulu wo kita minaasa asaan mina sungkut mi tuleos pina asa asaan o tum mesampet wo leos aka pewetu